Toetra tsy manampaharoa ananan’ny elephant ndreka an, izyyy izy alongan madigny sy mihinan-drano e, madigny sy mihinan-drano izy an, de ilay orona ananjy orona ananjy an, sady mety atao tanana an ,mety atao orona ananjy ilay hiainany iny, izy koa ma ,efa maventy lasteo an, de afaka miaro ananjy amin’ny zegny loza mahazo ananjy.